Hita zany hoe mitete le evier fatsakana rano na le, le igny zany toerana fatsakana rano. Hoe hiantso plombier aho hiantso mpagnamboatsy anazy da gn'ataoko de tsotra. Ah mandray telefony aho de mitadia numerona plombier agnatiny ao. Raha tsy misy gn'ao de miantso nama ze mety mahalala plombier. Amy zay fotoana zay izy angatahako: mba alefaso sms numerona plombier. De zaho amizay miantso any le plombier, magnazava hoe ino gny zava-misy ao zany hoe: mitete gny ah fatsakako rano ato, gny evier na karazana raha manahaky anizay ato ka mila anao mba ho tonga hanamboatry anazy azafady. De mety hagnotany gny prix-ny avao koa aho hotrino gn'anovany anazy.